sæl og velkomin í fyrsta þátt menningarinnar eftir sumarfrí að byrja í bíó en í síðustu viku var kvikmyndin Héraðið eftir Grím Hákonarson frumsýnd

til að taka þessa mynd til kostanna er

Heiða Jóhannsdóttir kvikmyndafræðingur vertu velkomin takk fyrir héraðið gerist í hinum

þar sem kaupfélagið hefur tögl og haldir hér segir frá kúabóndanum Ingu sem eftir fráfall eiginmanns hennar þá þá það er auðvelt að sjá samhljóm með þessari mynd og

feðranna eftir Hrafn Gunnlaugsson og svo kona fer í stríð eftir Benedikt Erlingsson frá því í fyrra já svo sannarlega það má segja að myndin hefð í íslenskri kvikmyndagerð sem hefur verið mjög mikið að koma aftur og aftur að vangaveltum um tengslin við náttúruna sveitamenningu og skarpt með tveimur slíkum myndum

og óðali feðranna

og þetta er að vissu leyti dálítið karllæg hefð eins og bara þessir tveir titlar sýna okkur í er líka tenging við annars konar þróun þar sem íslenskir kvikmyndaleikstjórar sem hafa verið með mjög svona karllæga karllæga sýn eru að opna aðeins sjóndeildarhringinn og kona fer í stríð er einmitt dæmi um það mynd og í raun er hún að lyfta upp hefð sem

kvikmyndagerð það er

reynsluheim kvenna allt önnur nálgun við spurningar um nýtingu landsins sem Kristín Jóhannesdóttir steig mjög snemma fram með með sínum leiknu myndum já við sjáum strax þar sem Inga er að taka á móti kálfi þetta er sena sem kallast mjög á við óðal feðranna þar sem

svona eftirminnileg táknmynd þar þarna er komið allt annað upp á teningnum þarna eru tákn fyrir framtíðina

sögunni áfram vegna þess að hún tekur þarna á móti kálfi og táknar að vissu leyti framvindu sögunnar þöggun fákeppni í viðskiptaumhverfi héraðsins það sem hún

sér á sverð en með með uppreisn sinni þá fóstrar hún nýtt upphaf er svolítið

þetta er aðallega

hverfist í kringum Ingu sko styrkleikar myndarinnar eru táknsæi og mjög myndræn frásagnaraðferð og þar erum við með alveg stórkostlegan

hún er ofboðslega vel klippt allir

þættir eru gríðarlega vel gerðir það er mjög áhugavert táknsæi sem er hægt að lesa í þessa mynd þetta er svona stór

kallast að því leyti á við kona fer í stríð og við vorum einmitt að tala um myndmálið áðan hún er svolítið að halda áfram með samtal sem við sjáum alveg í gegnum

það eru svona tengslin við náttúruna og líka við búfénaðinn sem

svona millistig manns og náttúru og svona óhefta náttúru og kerfis og þar til dæmis er áhugavert að sjá að það bölsýni sem má sjá bæði í landi og sonum og þessu táknræna

feðranna heldur er svona fæðing og ég hjó sérstaklega eftir því að hundurinn þó svo að það séu að verða miklar breytingar á bænum þá fær hann fær hann að lifa svakalega góð bara vel valin í þetta krefjandi hlutverk að bera uppi myndina og hún er með leikstíl sem er algjörlega laus við sjálfsmeðvitund sem stundum einkennir stóra en á móti

þá er hún með mjög sterka nærveru sem hún notar óspart til þess að miðla þeim styrk og flotta persónuleika sem Inga er þetta er nokkuð

fannst þér það kostur eða galli það er ýmislegt í handritinu sem

ég hefði alveg viljað sá unnið svolítið betur sérstaklega í þessari orðræðu sem

tekist er á um sem er arfur samvinnuhreyfingarinnar að beita hugsjónum bara í einhvers konar stafa hlutina ofan í

svolítið lesið svona ákveðið samhengi mér finnst gjarnan íslenskar kvikmyndir að að það megi vinna og þróa handritin betur svona heildaráhrifin hvernig hvernig fannst þér mér fannst þetta mjög áhugaverð mynd mér fannst hún skemmtileg þetta er flott innslag

í íslenska kvikmyndagerð og skemmtileg samræða við íslenska og hún er að horfa í svolítið nýjar áttir og ber þessu öfluga íslenskrar kvikmyndagerðar fagurt vitni kærar þakkir fyrir það Heiða Jóhannsdóttir það má lesa nánar það sem Heiða hefur um

segja á menningarvefnum ruvmenning punktur is kærar þakkir fyrir í kvöld